<noise> kruvikäändjä om ka iks kah peris tähtsä asi. A ma arva, et kruvisid om nüüd küll parõmb eelektrilise kruvikäändjaga tetäq. Et tuu om pall'o lihtsamb ja lätt rutemb.